Nenye mfipa, <noise> na baba kwenye alu mfipa unu wa mvile, na mama kwenye alu mfipa unu wa mvile. Kairi nani kwenye afani kwenye wangu kusa wangu mfipa. Kuhone nenye mfipa mzali wapa kuhipa chigidi pila ila. Kuhone achino mkavwanga ni iluga kwa hiyo. Nanaikundo sanu ufangi iluga hiyo. Pasababi iluga hane, ino naavilu na hiyo. Iluga hitu, chino iluga kuponga. Kuhone likuwe ni tua changani kana na maluga mbali mbali. <noise> Nalafu hama luga mbali mbali, anuhala saa kuzaliwa kwa kuu. Ene ya samia likuwe ni liyavula. Yene ngati nasueswe kula luga. Ngati tuachepa, chini iluga kuponga iluga hitu. <hesitation> <hesitation> Eonsi ya bibi unovile mama, na bibi unovile mama, na babu unovile mama, na unovile baba. Eonsi ya alafipa, ya alakuzaliwa kwa unofipa kweneku.